Caxo na niom naquiiꞌ tsjoom yuu na macꞌaⁿya ndoꞌ na ja wajnaⁿꞌa naquiiꞌntaaⁿ joonaꞌ ñꞌeⁿ caxo tsei, caxo oaxaca, caxo quii nmeiⁿꞌ caxo na ja wajnaⁿꞌa mati cwiluii caxo na cwilacajndyu nnꞌaⁿ caxo ndiuꞌ naquiiꞌ tsjoom yuu na mꞌaaⁿya ndoꞌ caxo na ja quiwilꞌueeꞌndyo̱tya̱ naquiiꞌ wꞌaya oo na caꞌnaⁿti ntyjiiya luaaꞌ caxo, caxo cwiluii naquiiꞌ tsjomya caxo tsei ndoꞌ juunaꞌ majndye joo wiwilꞌuenaꞌ na cwilañꞌoomꞌndye nꞌaⁿ chaꞌ na quilꞌana chquiaa caxo ndoꞌ nnda̱a̱ na mati jaañꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ meiⁿnquia cwii nnom nantquie nnda̱a̱ na jaañꞌeⁿnaꞌ ñequio ntjaaꞌcooꞌ nnda̱a̱ na nñꞌeⁿnaꞌ ñequio nda̱ nnda̱a̱ na nñꞌeⁿnaꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ nnom nantquie na cwilꞌa nnꞌaⁿ naquiiꞌ tsjoom yuu na mꞌaaⁿya.